Konu be kabe do vonna kodume, wala ko yahata yeso to don kabe. watan kowa dogga accha lesdi mai warta lumo be risku leddi mai pat vonna ha mere.